जो खेत छिन खेतबाड़ी छिन बगीचा छिन तेमा थोड़ा जान घास उगेदे खद् दलिते प्रॉपर ठीक जन पानी दलिते पौधा लगा ते टेकि केयर करा और जो घास फालतू की घास उग्याची तेमा तेते निकल दियाँ